Mi waɗataa jaɓde waɗude nder ndiyam leydiɗo. Ko ndee, ndiyam leydiɗo o waawataa njiddaade heewondirde ngam njamaaji ngal e ngal rewɓe ngal fow. Nder ndiyam leydiɗo miɗo waawataa heɓugol hertunde e dow goɗɗe kadi njiddaade fiyaangu ngal.